مخي ينسي يفسر الحاجات الخايبة ذاك علاش ما نفكرش في اوقات كنت فيها سيئة الحظ ديما نحس ان انا ربي ينقذنى في الاخر كيفما مرضت انا وحدى مع صغارى مامعيش حد انا ممكن هذاك نوعا ما نحس انايعني معلش مش معايا امى بحدايا ولا بحدايا شخص قادر لي يهتم بيا اما في نفس الوقت نقول انا كبيرة ومسؤلة